මාසෙකට ගත්තොත් <hesitation> මම <hesitation> දෙවතාවක් වගේ <hesitation> සිල්ලර බඩු <hesitation> සාප්පුවකට යනවා <hesitation> ගෙදරට අවශ්‍ය <hesitation> බඩු ගන්න. <hesitation> ඒකට කොපමණ වෙලාවක් <hesitation> යනවද කියල කිව්වොත් එහෙම <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට මං ලොකූ කාලයක් ගත කරනව අඩුයි ඒ වගේ තැනක. මොකද මම කලින්ම ලැයිස්තුවක් හදාගෙන යන්නේ <hesitation> මොනාද මට අවශ්‍ය වෙන බඩු කියල. එතකොට මට <hesitation> ලොකු කාලයක් <hesitation> උපරිම හිතමු <hesitation> පැය බාගයක් <hesitation> ඒ වගේ. මොකද <hesitation> ලයිස්තුව තියෙන හින්දා <hesitation> ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ නැතුව <hesitation> ඒ අදාළ බඩු ටික <hesitation> ගන්න පුළුවන්. අනික ගොඩක් විට අපි <hesitation> ඒ සිල්ලර බඩු සාප්පුවකට යද්දි <hesitation> ඒ <hesitation> රාක්ක <hesitation> තියෙන තැන් අපිට ඕන බඩු <hesitation> තියෙන තැන් ගොඩක් විට අපි ගොඩක් දන්නවා. එතකොට අපිට ඉක්මනට ඉක්මනට ඒ බඩු ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මං ගොඩක් විට අඩු කාලයක් තමයි <hesitation> ඒ තැනක <hesitation> ගත කරන්නේ කියලා. ඒ <hesitation> ඒ <hesitation> මම <hesitation> ගොඩක් විට <hesitation> ගන්න බඩු <hesitation> ලැයිස්තුවක් <hesitation> හදාගෙන යන නිසා.